Tíw we ndu ubaadu we, wi to uñób a gjif giindi ma, uu ttin yaa ugaade hamma biñaŋ ma sínti gjooraŋ. Tíw wembe, njaloo njali unñóbni we mbagina fiirid, njédwi unan wosa undaatu, unan wi túm a gileer umbagi túm wéde a wi. Wédin wi ma usowatiwi bembe, uwéti wédi a baaji wi ma. Wédi wembe wi maa wi unɓéŧi wi utídin wi ma, wi maa wi unɓéŧi wi utídin wi ma. wi maa wi unɓéŧi wi utídin wi ma. Han wi daan soli giir, ndu usol giir unanwi ɓad toom, udu uɓadwi toom, unan wi jeta a leey. Ndu ujetiwi a leey, gantu uyaa lóoguŋ hanu udan diisa a lóoguŋ unsibil, han ganti winoosi aa tti ga a wi. Wi gí usoli gigiir njali ma ubiiŧa bembe yaa, uyaande hala ma utúm wi faŋ ma, hala ujooli utúmwi, we wéeti njali ma uyaatin wi títa <hesitation> mtíiti bembe, maa ttu ugiti hamma.